Aboa a nhu no sɛ ne ho bɔno paa yɛ <noise> yɛ aboa bɛfrɛ no atee. Nti bɛwɔ asɛm bi koraa bɛka anaa atɛm a bɛdi sɛ, "wo ho kankane sɛ atee mmɔtom. Nti atee no ɔyɛ aboa ketekete bi Adeɛ sa a ɔsu. Ne ɔnya bɛsi wo ho ne woku no a, ne ho bɔno papapapapapapapa. Bi koraa twam wo ho a, wobɛhu sɛ ne ɔɔka sɛ mmm atee abɛsi wo ho. Nti ɔyɛ aboa a, ne ho bɔno paa yie. Ne ho panpane no wote koraa ne wo bo fono wo. Na aboa baako nso a ne ho bɔno paa bio nso yɛ nsonguronsuo. Nti bɛka sɛ, "adanseɛ nti a yɛku nsonguronsuo a, ne yɛahua ahwɛ." Nti wei kyerɛ sɛ, ampa ne ho bɔno yie. Nsonguronsuo deɛ, ɔyɛ aboa ne ho bɔno paa. Sɛ woyi atee firi hɔ a.